Ispaniya deganda biz o’ziga xos pomidorlar festivalini esga olamiz. Bundan tashqari Ispaniyada Pablo Pikasso kabi buyuk insonlar ham o’tishgan. Ajoyib futbol baxslaridan tashqari, bu yerda biz <hesitation> ispan raqsiga duch kelishimiz mumkin.